<hesitation> ס'דא זייער אסאך אנדערע מינע ארבעט. ס'דא א דאקטער, א לויער, אקאונטענט, איינער וואס ארבעט אין בויען, א נורס, א קעכער, א סייענטיסט, א לערערין, איינער וואס באקט, א קלינער, <hesitation> א עקטער, ס'דא פליס און פייער וואס אסאך פון זיי ווערן באצאלט, דעזיינערס, <hesitation> ארכיטעקטס.